Ave aotry, raiky, roy, telo, efatry, dimy, eny, fito, valo, sivy, folo, raika ambifolo, roambifolo, telo ambifolo, efatra ambifolo, dimy ambifolo, egnina ambifolo, fito ambifolo, valo ambifolo, sivy ambifolo, roapolo